Singapuri è un miscugghiu di culturi: cinisi, indiani, malisi e europei vìvinu nsèmmula cu rispettu. Li tradizioni si riflèttinu nni li festi, li quarteri ètnici e la cucina di strata. La religiuni, l’arti e la disciplina cìvica sunnu pilastri di la sucità.